कोई बी मानसा आखा रूप से कोई बी खुश नी रोय सोके। किन तीनरा काई न काई काई न काई ता दुख होय न होई। कोई स्वास्त कोई को सरी नी सुख रोहे। <hesitation> कोई नापास पैसा नी रोहे तो असो काई न काई काई न काई। ता दुख होवे न होवे कोई बी इंसान कद बी सुखी ता रोहे नी। कि काई न काई काई काई काई परेशानी ता आवे न तीनरा। काजे गोणी परेशानी रोहे कोई न पाउ दुखे ता कोई न हाथ। दुखे ता माथ दुखे ता पेट दुखे ता पुर्यो भाग जाए ता पुरी। भाग जाए असी कोई न कोई परेशानी रोहे। कि मानसा ता। कोई दिन अक्खा रूप से प्रसन न नीज रोहे।